Ewa, aminay aty, e tena matetika fataoko zio taminy zah mbola kely, zah tia misotro ronono, ronono io lazaindreo oh, aliments complet zany ndro zaka io, bokeo koa zany voanio, zay zany koafa mihina kabaka reny aharo voanio raha io, matsiro, sady manampy aminy resaka memoire zany koa hono zaka io karaha an'izany.